إذا تفرغت لمدة أسبوع، أول يوم أكون ويا العائلة أو ويا الأصدقاء. ثاني يوم أسافر لمكان هادي، وأقضي يومين هناك أستجم. باقي الأيام أخصص وقت للقراءة أو التعلم أو حتى أتعلم شيء جديد، ممكن أشارك في نشاط رياضي.